<hesitation> Ñuizilin moro ke mak emimá, <hesitation> an kúmtóple kúm tílamahé án alúm pera. <hesitation> Tumití lauá tsuán, <hesitation> alinangdó bút áni. <hesitation> Mártsa tanga me hitlé min alúm lé zuála. <hesitation> Kúmtóp náilamahé án roa tsa tsa hin aláwsú trín poká. <hesitation> An kásik hí dzúna tanga augás hien itlámpuya. Hemihunahé án roa tuipó andóng nemruilea trín áni. An nipuihí disen bátangain tsanín feburí tíng anditín án. Hemihunahé án nborúak te alúm vedavák. <hesitation> Nborúak te po'arawín áshe um vedagok trín áni. Mártsa tanga me hitlé min alúm hunlái berra áni. <hesitation> Án nborúak puihí átóke á roa te pok. Tsa tsa hin aláwsú trín pokáni.